أنا أشجعه إنه يبدأ بترتيب غرفة واحدة في البداية، ويترك باجي الغرف لبعدين، يجسم المهام على أيام، يعني يوم ينظف الغرف ويوم يركز على المطبخ ،كمان يجدر يسوي جائمة بالمهام اللي يحتاج يسويها، عشان يعرف وين يبدأ، أهم شيء يحاول يبعد عن الاحتفاظ بالأشياء اللي ما يحتاجها؛ لأنه كلما جل عدد الأغراض، كلما صار الترتيب أسهل عليه في هذه الحالة.